Pos la climi de Polonia es más menus comu paquí, me piensu... Es climi continental con iviernu fríu i branu quiciás que sea un poquinu más suavi que paqu. Nel iviernu puei tenel menus venti graus peru nel branu pos no passa de trenta graus. Tamién es verdá que lluevi más porque l'entran las nubis dendi l'Atlánticu porque no ai montaña denguna. Gúenu, montañas ain pala parti del sul.